نقوله الا راك باغي تحكي ولا نقصرو ولا, صبر عليا غادي نكمل, نكمل خدمتي و نحكيو انا و خويا, و نتقوسطو قاع شا كاين